kala on ollut aina semmottoon että siinä on jonkunlaista särvintä aina ollut sitä on ollut suomuskala ja silakka sitä on syöty monella tavalla ja monessa muodossa suvella tehtiin semmoista kun pantiin illalla niin niin vähän suolaa ja tai että oikeastaan otettiin isoista ammeista niin vähän semmoista suolavettä kun laukaksi sanottiin niin pantiin kalojen päälle ja niitä keitettiin seuraavalla päivällä perunan kanssa ei silloin mitään kastiketta ollut ja ja sitten aina tuli joku ahvenkin ne perattiin siellä rannassa ja pestiin ja ja pantiin suolaan ja niitä keitettiin taas sitten perunoiden kanssa mitään päällisruokaa ei oikeastaan ollut viili kun tehtiin niin sitä syötiin sitten ehtoosti tavallisesti tai joskus vain ja sitten jotakin kylmiä - kylmiä kaloja ja ja jotakin perunoita paistettiin sitten kanssa vähän ja ja ja kyllä lihaakin oli mutta se oli sitten suurimmaksi osaksi suolattu talvisin ja ja en - koska ei Turusta ostettu en muista että olisi koskaan tuotu soppalihaa ei makkaraa juusto tehtiin itse kehäjuusto semmoisesta käsin kummatusta maidosta silloin alkuaikoina kun ei separaattoriakaan ollut niin sitä tehtiin ja sitä sai sitten leivän päälläkin ja sitä tehtiin joskus pyhäksikin ja kun lehmiä oli neljä niin kyllä siitä sitten vähän piisasi niin
millä tavalla sitä juustoa mahdettiin tehdä
no sitä tehtiin semmottoon että että se lämmitettiin semmoiseksi vähän niin kuin lypsylämpimäksi se maito ja ja ja sitten siihen pantiin juoksutinta joukkoon niin teelusikallinen ja jätettiin se johonkin semmoiseen hiukan niin kuin lämpimämpään paikkaan hellan äärelle niin niin juoksettumaan ja sitten kun se oli jo juoksettunut noin parikymmentä minuuttia niin sitten kauhan kanssa siihen hiukan niin kuin viillettiin semmoisia jotakin että siitä rupesi sitä heraa näkyviin tulemaan ja sitten hiukan niin kuin lämmitettiin ei oikein lämmitetty mutta ei paljon muutakaan ollut niin - niin sitä että se juusto saatiin sitten semmottoon kokoaumaan paremmin ja sitten se pantiin kauniin oikein kauniin - puusta veistettyyn semmoiseen kehään ja siihen se koottiin ja paino päälle sitten ja ja sitten kun se oli valmis niin hieno suola siihen ja haarukalla tehtiin reikiä että että se suola meni sinne sisälle ja siitä sitten leikattiin ja voi kyllä me -- me oltaisiin syöty puoli juustoa jokainen vissiin kun me olisi saanut mutta niin paljon sitä ei ollut mutta mutta kyllä sitä monta kertaa sitten tehtiin vain semmottoon ja kun lehmä poiki silloin tehtiin oikein useamman ja ja silloin tehtiin sitten kun lehmä poiki niin kun se vielä oli vähän ternistä niin niin tehtiin oikein hyvästä maidosta juustoja ja ne kuivattiin ja ja sitten kun keitettiin kaljanlämmitystä sitä sanottiin vain lämmitykseksi niin siitä sitten niin leikattiin niin sitä kuivanut juustoa sinne joukkoon ja se oli kauhean hyvää se semmoinen se kaljalämmitys kun kaljaa tehtiin hyvää kun paljon maltaita tehtiin niin aina oli hyvää kaljaa ja joskus kun oikein hiukan talvella oli maitoa niin niin sillä kaljalla jatkettiin maitoa kun puuron kanssa syötiin semmottoon että että että ensin kun en minä muista kumpaa ensiksi kaadettiin pöytäkannussa jos se täytyi ensiksi kaljaa panna pohjalle tai jos täytyi panna maitoa ja sekoitettiin siitä tuli semmoista kellertävää juomaa ja muutamat tykkäsivät siitä kauhean hyvin mutta ei sillä aikana kun minä olen tässä huushollissa ollut niin meillä on aina ollut maitoa niin niin ei ollut kertaakaan ja sitä sanottiin särpimeksi sitten sitä sitä niin minunkin isovanhempani niin sitä särvintä he tykkäsivät siitä puolimitten enemmän kuin mistään käsinkuoritusta maidosta ja hyvä maito ei silloin juuri sitä syöty kun viili syötiin mutta ei koskaan muulloin kuin sitä käsinkuorittu kun vain sitten syötiinkin aina puuron kanssa ei mitään hyvää maitoa ollut ja hernesoppaa kanssa keitettiin ja se hernesoppakin oli vallan erinkaltaista kuin nyt kun hiukan vain herneitä pantiin ei oikein paljon ja ja ja sitten oli semmoista ruskeaakin ja mamma keitti tuommoista juuriskaa lanttua meinaten sitä mutta juuriskaksi me sitä sanottiin semmoisia suuria viipaleita ja sitten survoi sitä siihen joukkoon ja sitten pantiin pikkaisen niin semmoista suurustusta sekajauhoja veteen ja ja että se liemikin oli hiukan semmoista mamma sanoi että nyt se on hiukan ruokavampaa ja sitä me syötiin vain ja hyvällä halulla ja ja pantiin semmoista höystöä rasvaksi semmoista kun syksyisin paljon lampaita tapettiin paljon oikein meillä kotonakin tapettiin ja ja se lampaan tali otettiin ja sitä hakattiin semmoisessa suuressa kaukalossa vahvan petkeleen kanssa ja ja sitten se suolattiin semmoiseen puiseen pyttyyn pantiin ensiksi höystöä ja sitten vähän suolaa ja ja - puutöytin kanssa nuijan kanssa se hakattiin oikein tiukka ja ja taas pantiin höystöä ja taas pantiin suolaa ja se säilyi ihan hyvänä niin seuraavaan syksyyn saakka no siitä mamma aina otti lusikalla ja pisti sinne papusoppaan semmoista kohta sillään vain ikä ikä ne pavutkin pantiin ja ja ei minä tiedä ei kukaan koskaan mitään moittinut että missä sianliha on mutta kun syötiin vain ja ja - ja juotiin piimä päälle ja ei mitään pannukakkuja ollut mutta terveitä me sen puolesta oli ja punaposkisia ei mitään tauteja ollut ja leipää on aina saanut syödä niin paljon kuin on tykännyt mutta mutta ei ei sitä voita ole oikein ollut se täytyy sanoa että sitä ei ole ollut semmottoon kuin nyt että kun lapset tulevat isommatkin niin jo ottavat voileivän ja kyllä pikkulapset silloinkin voileipää saivat ja kyllä mar meilläkin kanssa vähän sitä annettiin mutta siihen pantiin niin hiukan voita ja ei silloin semmoisia liika lihavia ollut ei mitään tarvinnut lääkäriltä pillereitä hakea että kuin muuta kuin niin paljon semmoisia jänteviä vain ja vahvoja kaikki olivat ja ja niin tykevät käsivarretkin että niillä nosteli mitä vain ja sitten kun tuli suvi niin uusia perunoita vain sitten syötiin ja ja silakkaa pantiin aina perunoiden päälle ja niin me pannaan vielä tässäkin huushollissa kun nyt oli niin uusien perunoiden kanssa aina keitetään silakkaa ja kun on siihen makuun tottunut niin niin sitä vielä kaipaakin ja sitten mamma keitti maidosta ja sipulista kastikkeen niiden uusien perunoiden kanssa ja voinokare sitten siihen kastikkeeseen se keitettiin hyvästä maidosta se - se se kastike ja - ja joskus syötiin sitten viiliäkin sitä uuden perunoiden kanssa mutta kyllä sitä usein niin ehtooksi sitten jo jätettiin toiseksi ruoaksi että jotakin pienempää hiukan sitten vain alusruoaksi ja lihaa oli talvella runsaasti sitä lampaanlihaa kun niin paljon lampaita oli ja ja ne kaikki ne karitsat niin ne kotona suolattiin että se - ja mutta sitä täytyi aina panna lauantaina likoon kun sunnuntainakin soppa keitettiin sitä täytyi aina vuorokausi liottaa ja sitten sitä pantiin vähän runsaasti sen tähden ei siitä olisi mitään makua tullut jos - sitä olisi hiukan pannut että siinä oli yksi suuri virhe ja että kun ei sitä ymmärretty että olisi jollakin konstilla koetettu sitä pitää tuoreena ja silloin kun minä olin ihan noin ei vielä kansakoulussakaan niin kuin syksyllä tuli ahveniakin ne perattiin kaikki ja suolattiin ei ollenkaan ymmärretty sitä ja niitä olisi sumppuun pantu mutta sitten jo parin vuoden noin siihen ajoissa kun minä kansakouluun menin niin niin silloin sitten jo niin ruvettiin panemaan sumppuun ahvenetkin ja sitten kun tarvittiin keittää perunaa ja ahventa niin niin mentiin tuoreita ahvenia hakemaan että siitä jo niin minunkin kotonani mamma oli kauhean mielissään että tuommoinenkin konsti nyt on tullut ja kaikki ne kuinka ne oli niin ymmärtämättömiä että ei ne ollenkaan sitä ymmärretty niitä suolattiin oikein semmoinen kolmenkymmenen litran vetoinen silakkanelikko vähän suolaa joukkoon ja lopun puolelta ne pakkasivat tulemaan vähän liian suolaiseksi ja sitten tehtiin keväällä kun paljon ahvenia oli niin tehtiin semmoisia kun vastaavat hiukan näitä likokaloja suomustettiin ahven ja ja hiukan pidettiin suolassa - tunti pari suolavedessä oikeastaan ja sitten ne pantiin semmoisilla tikuilla tästä näin päästä lävitse silmien kohdalta ja pantiin johonkin niin aurinkoiselle seinälle kuivamaan ja ja sitten kun ne olivat ihan kuivia niin ne - varastoitiin sitten jonnekin ja ja silloin sitten kun ei syyspuolella kun ei mitään muuta kalaa ollut niin niitä hiukan tehtiin niin kuin lipeäkalaakin että pantiin tuhkaa ja sitten liotettiin ja ne oli minun mielestäni hyviä ja siihen pantiin semmoiset vähän suuremmat ahvenet ne oli kyllä niin paljon hyviä ja kyllä niistä varmasti vieläkin joku tykkäisi kun kun olisi semmoisia ihmisiä että kerkeisi niiden kanssa reilaamaan niin semmoista se ruoka sitten oli ja velliä kanssa keitettiin iso ohraryynivellistä keitettiin isoista ohraryyneistä syksyllä aina tehtiin isoja ohraryynejä ja pieniä ohraryynejä jossakin myllyllä Naantalissa ja ja sitä vellin kanssa sitten suvellakin keitettiin ja ja sitten ruvettiin vähän myöhempänä aikana jo niin aika paljon niin niin mustikoita noukkimaan ja ja ruvettiin marjoja hilloamaan mutta minä oli silloin sitten jo semmoinen että jo ikään kansakoulusta pois päässyt niin sitten se edistys meni taas niin paljon jo eteenpäin laitettiin talveksi marjoja ja sitten ruvettiin syömään mustikoita ja sokerin ja maidon kanssa ja joltakin oli taas kuultu ja nähty semmoinenkin konsti että että kyllä se ruoka jos sitä nyt ja perunapuuro kun keitettiin niin niin se keitettiin ruisjauhoista ja sitä keitettiin yksi tunti ja hakattiin ja - ja ja ja mätkittiin niin paljon että padassa sitä keitettiin ja ja sitten kun voin kanssa oltiin visuja niin siihen sai siirappisilmän sitten ei kukaan nyt enää kerkeä semmoista perunapuuroa keittämään tunti täytyi olla hellan vieressä ja sitä reilata kun ruisjauho ei ei niin - pienessä ajassa niin kypsynyt ruisjauhossa se tehtiin mutta kyllä nytkin joku semmoinen kesävierasrouvakin tässä kerran kun sanoi että se oli hyvää että hänkin joskus sitä kaupungissakin on koettanut keittää mutta mahtaako kaupungissa kenelläkään rouvalla enää niin paljon aikaa olla että tunninkin hellan vieressä seisoo yhteen menoon
no ei siellä oikein helposti ole
kyllä ne sitten jo johonkin virastoon kaikki lähtevät yksi mene yhteen paikkaan ja toinen toiseen missä sitten kunkin työpaikka on että että ja sitten että usein ei kyllä leivottu mutta kun limppu tehtiin ja sitä tehtiin kanssa semmoisen vähän suuren vaivan kanssa sitten ja se on hyvää sitä imellytettiinkin uunissa sitten leipänä vielä ja se oli niin mustakin ja pehmeä se kanssa oli että minä en oikein oli ollut niin erikoinen limppumestari minä olen niin paljon sitä yrittänytkin mutta mahtaako se ei kun ei nyt enää leivotakaan limppua niin mahtaako se taito jäädä vain niin tulematta
millä tavalla sitä sitten imellytettiin
no ensin pantiin hiukan maltaita saavin pohjalle kun semmoista on ja ja ja semmoista vähän ei poreilevaa vettä mutta hiukan - hiukan semmoista ei saanut olla niin kuumaa ja ja ja sitten kun ne vähän aikaa siinä olivat ollut niin sitten pantiin semmoista oikein lämmintä vettä ja ruisjauhoja ja sekoitettiin ja pantiin jauhoja päälle taas että että tuota niin se rupesi imeltymään ja ja sitä lisättiin semmoisella samalla konstilla niin kolme neljä kertaa taisi joku viisikin niin pistää ja aina vain niin niin ei - maltaita pantu sitten enää muuta kuin se ensimmäinen kerta mutta aina vain jauhoja ja sitten kuumaa vettä ja jauhoja pinnalle sitten niin paljon sitten että se pysyi siellä lämpimänä se limpputaikina ja sitten seuraavalla kerralla kun lisättiin niin ne lämmennyt jauhot sitten siitä pinnalta ne sekoitettiin joukkoon ja kuumaa vettä ne olivat sitten jo tullut lämpimäksi ne jauhot ja taas pantiin sitten uusia jauhoja niin nekin seuraavaksi kerraksi sitten taas niin lämpisivät ja ja sitten se annettiin pari tuntia kumminkin olla sen taikinan sitten kun viimeinen lisäys oli tehty ja ja sen jälkeen sitten sitä vatkattiin niin kauhean kauheasti että se kaikki sitten niin se oli niin makeaa sitten ja se niin paljon sitä sitten semmoisen lavannon kanssa vatkattiin kaikki vuorollansa sitä sitten niin paljon hakattiin että että se rupesi oikein jäähtymään ja sitten siihen vasta pantiin niin kuin mamma sanoi keritystä joukkoon kun oltiin niin visuja että ei hiivaa aina ostettu niin mamma laittoi pullollisen semmoista -- semmoista kaljan tapaista hiukan hiukan vain vettä ja ja ja sitten maltaita pohjalle ja ja pieni vaivainen tipaus niin hiivaa ja se kaljasako niin se rupesi siellä niin paljon käymään sitten että että se nostatti sitten sen kun sitä taikinan joukkoon pantiin kun niin säästäväisiä oltiin niin sitä sanottiin jestiksi niin ei sitä jestiä semmottoon kaupasta ostettu että sitä mihinkään leipätaikinaan olisi pantu kun sitä tehtiin itse semmoista sitten niin niin että se nostatti ja kyllä mar se taisi yhtä hyvää olla sitten sitä pullossa sitä oli sitten ja korkki kiinni ja ja ja sitä sitten kaadettiin taikinan joukkoon ja sitten se alustettiin tai sotkuttiin siihen pantiin kuminoita sitten kanssa joukkoon kun sotkuttiin niin niin niin paljon kovaksi ja ja sitten kun se oli kohonnut niin sitten se pantiin tietysti uuniin ja voideltiin lämpimällä vedellä ja ja sitten kun ne olivat uunissa ollut niin sitten niitä pantiin ne oli kypsiä olivat jo niin pantiin toisen kerran semmoiseen heikompaan lämpimämpään niin niin pantiin päällisin sinne uuniin ja kasteltiin niitä kanssa hiukan niin niitä oli kolme neljä niin päällisin siellä uunissa ja ja ne keskimmäisetkin ne olivat ihan mustia ja niin paljon hyvän makuisia niin semmoista sitten sitä kahvien kanssa sitä sitten sitä voileipääkin sitten kun annettiin niin semmoista mustaa limppua minä luulen että se maistuisi monen suussa vieläkin hyvältä se oli niin paljon hyvää sitä maistettiin paljon sitten kanssa että koska se nyt juuri on semmoisen makuista että sitä sitten passaa ruveta leipomaan että ei se ollut mitään niin helppo työ että koska en minäkään sitä ole niin paljon koettanut opetella mutta ei ole vain semmoista tullut kuin mammalla on tullut minä luulen että on monta vielä huonompaa kun ei saa semmoistakaan tulemaan
no varmasti on varmasti on
että ett en minä ole ollut oikein niin mestari sen limpun tekijä ja joskus sitten - pyhiksi tehtiin sitä sekaleipää ja joskus sitten myöhemmällä ajalla ruvettiin pullaakin leipomaan mutta mutta ei sitä sitten niin niin kuin minä sanoin että sitä kun ei ymmärretty sitä vehnää kylvää eikö sekin merkillinen ollut kuin ruista vain ja no ei sitä ollut sitä - sekajauhojakaan sitten paljon kun kun niin vähän vehnää oli kylvettiin niin niin niin ei siinä piisannut leipoa kun siitä leivottiin sitä vain ja reikäleipiä kun leivottiin niin osa leivottiin paksuksi ja ja niitä pantiin sitten taas ennen kuin ne oikein jäähtyivät niin taas uunin päällisin ja ne - ne olivat kanssa semmoisia tummia sitten ne reikäleivät sitten ja ja taas tuli hyvä kahvileipä eikä kukaan mitään ei kakuista voi voi ei meidän mamma osannut kakkua ollenkaan tehdäkään kun muistan kun silloin kun nuorempi sisar lähti - pois kotoa niin hän osasi sitten jo kun hän opistossa ollut ja jossakin niin osasi pikkuleipiä tehdä niin mamma puheli minulle että voi voi kun kyllä minunkin täytyy nyt vain ruveta koettamaan ja täytyy Martalta kysyä nyt vain ennen kuin se pois lähti että kuinka niitä piparkakkuja oikein ruvetaan leipomaan että jos minunkin tarvitsisi joskus ruveta leipomaan mutta hän sairastui ja minä luulen että ei hänen tarvinnut koskaan pikkuleipiä leipoa aina vain hän touhusi niiden suurten leipien kanssa kyllä hän pullaa osasi tehdä ja ja ja sitten tehtiin semmoista kaltiaista sitä kun ei missään enää tehdä semmoista että kun vähän oli sitten niitä vehnäjauhoja niin maitoon niin niin alustettiin tai sotkuttiin niin ruisjauhoja ja ison joukon hiivaa joukkoon ja semmoiseen - käsin kuorittuun maitoon ja ja ja sitä leipää oli noin pöydässä niin limpun kanssa että sai syödä kuka tykkäsi ja se oli semmoista tummaa mutta mutta ei se sitten ollenkaan ollut hapanta kun se vain noin että se heti ruvettiin leipomaan kun taikina noussut oli niin semmoista tehtiin minun kotonani oikein paljon sitä kaltiaista enkä minä ollut täälläkään tehnyt ei koskaan nyt tässä tullut toimeksikaan ja ei minä ole suinkaan kaltiaista jälkeen saanut kun minä olen kotoa lähtenyt
joo
en tiedä jos kuka sitä söisikään enää kyllä mar ne taitavat ihmiset olla niin ronkeleita jo ei se huonoa leipää ollut mutta eihän se vehnäsen makuista ollut kun ruisjauhoista tehtiin mutta kyllä se kanssa vain siinä meni ja sitä sai kanssa sitten syödä vain semmottoon kahvin kanssa kun kahvin kanssa niin kyllä kahvin kanssa semmoista voileipää annettiin sitten vaikka ei sitä pöydässä ollut niin niin ei kukaan mitään meinannut että mistä valkoista pullaa saadaan mutta kun väännettiin semmoista mustaa limppua ja ja imellettyä reikäleipää ja siihen voita päälle ja ja kun minä olen tykännyt että nytkin vaikka siinä sitten makkarat on niin kun jossakin kylässäkin on tai jossakin jotakin vierastuksia niin ihmiset mieluummin ottavat voileipää kuin mitään tuommoisia muuta että taas näyttää että siihen taas palataan
kyllä se yleensä niin on
vaikka pulla onkin pöydässä niin usein niin on vain niin olen nähnyt että voileipää otetaan
joo
ja en minä muita nyt muista merkillisiä sitten se kaljanteko se oli kanssa semmoista pahaa työtä ja ja vaativaista ja tarkkaa ja ja se maltaiden teko se on niin paljon pitkäveteistä mutta hyviä maltaita meillä kotona tuli aina ja ja minä olen ja niin paljon täällä huushollissa tehnyt hiukan myytäväksikin ja ja minulla on kanssa suurimmaksi osaksi niin luonnistanut aina maltaat hyvin niiden kanssa ei tarvinnut mitään sitten olla sai oikein hyvää vähän semmoinen säästäväinen suvellakin niin niin sai oikein hyvää kaljaakin sitten aina tehdä vain ja ja kun niitä oli vähän niin kuin omasta viljasta tehty ja ja itse tehnyt niin ei siinä tarvittu sitä rahaa ja hiukan välistä jollakin pikku huushollilla sitten myytiinkin ja mämmimaltaita ja muita ja kyllä meilläkin kotona niin tehtiin välistä useamman kertaa vuodessa niin tehtiin mämmiäkin ja syötiin sitä sitten joksikin niin kuin jälkiruoaksi ja sitä tehtiin paljon sitten yhdellä kertaa paljon enemmän kuin yhden ämpärillisen vetävässä padassa sitä mämmiä tehtiin että siitä tuli paljon rovikoita niin siitä piisasi sitten
milläs tavalla sitä tehtiin
no sitä tehtiin sitä mämmiä hiukan semmottoon ikään sitä limpputaikinaakin että ja kyllähän mekin täällä nyt vielä aina niin kyllä minä enemmän paljon teen kuin yhden kerran vuodessa välillä teen hyvinkin usein sitä mämmiä kun se on kanssa vain taas jotakin jälkiruokaa olevinaan ja minä tykkään - mämmistä kun hyvää tulee
kyllä se on
ja se on muuten niin hirvittävän kallista että ei me ole ikään yhtä rovikkoa ostanut tähän päivään saakka niin olen joskus niille pojillekin tehnyt kun pois kotoa ovat jonkun rovikon lähettänyt kun minä tykkään että se on kauhea hinta siinä mämmissä kun hallissa katselee - niitä hintalappuja niin mämmiä tehdään semmottoon ihan että ensiksi maltaat pannaan me pannaan semmottoon mamma pani kotona ja minä kanssa että esimerkiksi kun teevadin kanssa mittaa niin joka kolmas teevadillinen maltaita ja kaksi jauhoja ja se on semmoinen mittamäärä en minä tiedä kuinka toiset tekevät mutta kyllä meille tavallisen hyvä on ollut ja ensiksi pannaan maltaita padan pohjalle vain ja semmoista vähän ison joukon lämminnyt mutta ei kuumaa vettä siihen ensiksi alkuun ja sitten sitä ruvetaan kanssa niin tekemään että että hiukan jauhoja kanssa niiden maltaiden joukkoon ja ja toinen kaksi teevadillista pistetään siihen pinnalle sitten taas lämpiämään ja sitten kun sitä lisätään mutta ei sitä nyt päiväkausia saa lisätä se rupeaa hapantumaan se täytyy kaikki mutta vähän aikaa täytyy antaa imeltyä ja niin niin sitten sekoitetaan taas ne lämpimät jauhot ja maltaita sinne mämmin joukkoon ja pannaan vähän vähän kuumempaa vettä mutta ei kiehuvaa vieläkään saa panna ja sekoitetaan hyvin ja taas pannaan niin maltaita ikään teevadillinen ja kaksi jauhoja siihen pinnalle taas ikään vain estämään että ei se pääse jäähtymään ei se saa jäähtyä eikä se saa kiehua jos se hiukankin pääsee poreilemaan niin sitten ei se imelly sitä ei saa päästää poreilemaan ei sitä missään kuumalla hellan päällä semmoista mämmipataa saa pitää ja ja sitä tehdään sitten vain että sitten viimeisellä kerralla minä olen ruukannut panna oikein kuumaa vettä sitten jo ja sitten se antaa vielä niin pari tuntia imeltyä ja ja sitten kun se on imeltynyt niin sitten sitä jäähdyttänyt ja ja sitten keittänyt sen se on kamalaa työtä se keittäminen kun täytyy niin paljon liikuttaa että ei se pohjaan pala ja ja että ei se sitten millään tavalla niin ota pohjaan ja sitten se paremmin säilyykin semmoinen keitetty mämmi ja ja sitten sen perästä niin jäähdyttää ja vatkata oikein aika lailla sitä sitten vain hiukan siihen sitten panisi viimeiseksi pannaan tuommoisia appelsiinin kuoria ja ja hiukan rahtu suolaakin ja ja sitten vähän sokeria tai siirappia maun mukaan kyllä minä nyt jo tässä huushollissa aina olen pannut siirappia maistanut sitä ja sitten kun se vain on semmoista sopivaista ja jäähtynyt niin sitten olen pannut uuniin ja hyvää siitä tullut on
kyllä varmaan
mutta kaikki ne ottavat niin paljon semmoista että semmoinen niin kuin minä sanon että se semmoinen rouva kun virastoon lähtee niin ei se kerkeä mämmiä liikuttamaan ja ei se kerkeä sitä tekemäänkään sen mutta kun se paljon rahaa saa niin mitä sillä väliä on vaikka se sitä sitten tullessa kaupasta ostaakin mutta ei meikäläisellä ole ollut rahaa muuta kuin semmoista ruoka-ainetta on aina ollut ja se on täytynyt keritä itse sitten jollakin tavalla tekemään jos jotakin on meinannut
joo se on eri tavalla kaupungissa
juu ja -
otetaan rahaa ja ostetaan mutta
niin
toisinpäin
no juu ja sitten on semmoinen että kaupungissa ovat niin paljon ahtaat paikat ja olotkin että missä kaikki semmoiset mämmipadat tyhjänäkään säilyttäisi ja sitten jos sitä tulee sitä mämmiä niin vaikka ei muuta kuin kymmenen rovikkoa niin pieni huusholli ensiksi niin ei se vallan mämmiä voi syödä ja ja ei niin paljon jääkaappiinkaan mahdu kun jos sinne jotakin muuta ja pistää
kyllä ei sitä oikein pelkkää mämmiäkään voi jääkaappiin täyteen pistää
ei
se on
niin ja ei missä semmoisia kun niin pienet ne -- olemiset ovat niin missä semmoisia limppumääriä pitäisi kaiken kaltaisia mustia limppuja ja ja imellettyjä reikäleipiä ja ja missä semmoinen paikka olisi ja jos ne jossakin kuumassa komerossa pitää niin ei ne siellä pysy siellä tarvitsisi oikein iso komero olla ja se ihan kylmä muuten minä tykkään että ne kaupungin keittiöt ja värkit ne on hiukan niin kuin liian pieniä kun on tämmöiseen suureen tupaan tottunut niin sen verran kun minä nyt olen ollut noiden toisten poikien tykönä niin minä ajattelen että kuinka tämmöisessä ollenkaan osaa olla kun koko kuusikymmentä ei nyt ihan kuusikymmentä mutta viisikymmentäviisi vuottakin niin on jo huushollannut vallan tuommoisessa suuressa tuvassa niin niin kyllä se näyttäisi ihan oudolta että että kyllä minä vissiin kuolisin kun joutuisin semmoiseen olemaan vanhempana jo
joo onkos teillä muuten siis teidän onkos teillä lapsia siellä tai jotakin
on meillä kaksi poikaa toinen on Raumalla ja toinen Somerolla ja me ja niillä ovat kanssa sitten semmoiset pienet olemiset kaksi on kaatunut ja ja yksi on tässä kotona sitten kun pitää tätä ja viisi poikaa on ollut ja kaksi keskivälistä vähän on kaatunut
niin te siis te olette syntynyt tuolla Kettumaan saarella
juu ja tänne tullut sitten niin kuin kaksi kymmentä
jos vähän puhuttaisiin nyt sitten teidän siitä lapsuudesta siellä noin että mitäs teidän isäkin sitten teki ja
niin no hän oli ja semmoinen kalastaja siellä minä sitä - jatakalastustakin sitten harjoitin siellä kun niitä jatoja laskettiin ja ja sitten oli talvinuotta silloin ja ja ja se oli sitten vain semmoista sitten että ei rikkaruohoja noukittiin ja marjoja noukittiin ja ja kun ei muuta ole sitten kuin yksi asumus niin aina täytyi sitten paatin kanssa mennä ei minkälaista moottoria silloin ollut tiedossa ei näkyvissä ei kuuluvissa ja jos Turkuunkin meinasi mennä niin niin kirkolle oli seitsemän kilometriä soudettava matka ja sieltä menivät sitten semmoiset laivat kun menivät Uudestakaupungista Turkuun niin niin sitten pääsi niihin ja sitten meni jollakin välillä semmoinen Vester-niminen laiva niin - en minä muista menikö se kaksi kertaa viikossa kun meni siitä rannan edestä sitten siitä Kettumaan rannan edestä ja siihen täytyi sitten paatin kanssa soutaa liki niin niin siihen sitten pääsi ja ja sitten seuraavalla päivällä pääsi takaisin mutta meiltä käytiin sitten semmoisen luupin kanssa niin niin monta monta kertaa Turussa yhtenä ja samana kesänä kun kun vietiin uusia perunoita ja ja ja marjojakin vähän koetettiin noukkia ja ja joskus vietiin suolattua säynästäkin kun suvella saatiin säynäitä kanssa nuotalla ja suolattiin ne ja niitäkin myytiin Turun rannassa puntarin kanssa punnitsi semmoista hiukan suolattua säynästä ja ja välistä oli joku kala semmoinen ikään suomuskala kanssa ja joskus oli pässi kun oli siinä kotona jossakin - syötettiin ja sitten se teurastettiin ja sekin vietiin sitten kanssa Turun torille myytäväksi sitten silloin aamulla aikaisin sitä sinne täytyi viedä kun se lihan myymisen aika oli - seitsemältä sitä alettiin silloin myydä siellä torilla niin
sinne piti yöllä mennä
edellisenä päivänä mentiin kolme päivää siinä aina meni reissun matka yksi päivä mentiin ja yksi oltiin Turussa ja yksi tultiin takaisin meillä oli kyllä semmoinen hyvä seilaamaan se luuppi ja se oli semmoinen varava - sinne ruffiin mahtui hyvin kaksi henkeä nukkumaan ja siellä voi pitää vähän reissuvaatteet ja jos tahtoi Turussa olla hiukan fiinimpi niin - sitten semmoinen toinen hamekin sitä varten ja ja mitä ostettiin niin pantiin sinne ja siinä oli pikkuinen esilukko no että sen sai lukkoon ja se on muuten kaunis ja se luuppi että voi kun semmoinen olisi vieläkin ja hyvä seilaamaan oi voi kun me seilattiin monta kertaa niin paljon niin paljon niin että toisella kertaa oli ikävä kun oli liian kova tuuli mutta toisella kertaa seilattiin niin että vaahto vain kahtiapäin lensi oikein kun tultiin kotiin Turusta tai mentiin niin semmottoon sitten käytiin käytiin kyllä käytiin monta kertaa suvena niin Turussa kun ei mitään muutakaan mahdollisuutta ollut ja hiukankin jotakin myymistä oli niin sitten täytyi mennä sitäkin myymään ja kun ei silloin ajasta semmoinen niin kova pula ollut kuin nyt on kun - kun kun rengit oli kanssa ja ja ja sitten oli mamma oli työkuntoinen ja ja ja sitten oli semmoinen kun piiaksi sanottiin niin se oli ja no kyllä väkeä oli niin minä ruukasin sitten kun pojat oli nuorempia niin käydä papan kanssa niin niin Turussa semmoisena reissumiehenä ja sitten meillä oli kaksi rysää kanssa sitten vielä niiden jatojen lisäksi niin niin ne kanssa sitten laskettiin ja ja ja otettiin kalat pois ja perattiin ja suolattiin ja ja sitten tuli - sitten kun syksymmältä tuli niin sitten tuli se niittäminen käsin kaikki niitettiin ja ja sen verran kuin tappuroi niin se oli semmoinen - hevoskierto kahdella hevosella ja sitä tappurin tryskiä niin kierrettiin ja ja ja sitten riihitettiin kanssa oikein klupuilla oikein semmoisilla klupuiksi mikä niiden nimi sitten oikein on semmoinen paksu paksu ikään ikään pikkuinen hirren pätkä kun semmoisen varren päässä on kun noin vain tuonne isketään sinne riihen lattiaan ei kun luuvan lattiaan klupuksi niitä täällä sanotaan mutta mitä ne ovat sitten en minä tiedä
no ne on klupuja sitten
niin täällä sanottiin klupuksi niin ruiskin kluputettiin kaikki aamulla aamulla aikaisin jo mentiin ja lämmitettiin kovasti niitä niitä jalallisia että että ne siellä tarvittiin sitten niin neljä semmoista kluputtajaa ja niitä sanottiin tappajaksi niitä kun kluputtivat neljä tappajaa tarvitaan ja ja yksi oli joku semmoinen kelpasi semmoinen vähän lapsellisempikin kun käänteli niitä että kyllä minäkin sitten aina joka riihellä ollut olen kun kun kotona oli niin ja ja sitten kun oli se renki oli ja se piikakin ja ja pappa ja minä ja välistä mammakin oli sitten kääntelemässä jos oli niin että ne toiset oli liian pieniä vielä että kyllä siinä sitten sitä semmoista kun kaikki niin vaivan kanssa tehtiin ja meno oli vaivallista vaivalloista kun kirkollekin seitsemän kilometriä ja se täytyi soutaa ja tuuli kanssa niin siinä oli jo senpäiväinen eikä yksi sitä tehnytkään kaksi henkeä siinäkin tarvittiin
milläs tavalla sitten kirkkoon mentiin
no - paatilla paatilla vain
mentiinkös oikein suurella jaa mutta ei siellä asunut sitten
ei asunut ketään muita mutta mutta sitten otettiin hiukan välistä matkan varrelta joku muija kanssa kun jossakin kallioniemessä hoiski ja joka pyhä suvella kirkkoon mentiin joka ainoa ja sitten olivat ei kirkkoröijylläkään niin mammakaan koskaan - soutanut kirkkoon kun ne semmoisia ahtaita olivat että että tästä vähän piukkeni ja ja pelättiin että ne täältä hiertävät niin se otettiin pois ja ja pantiin semmoiseen veskaan ja pantiin semmoinen valkoinen lyhyt tuommoinen liinasta tehty semmoinen semmoinen vähän niin kuin yöröijyn tapainen mutta ei siinä mitään pitsejä ruukannut olla niin pantiin semmoinen löysä röijy ylle että oli oikein vapaa vetämään ja sitten kun sinne tultiin sinne kirkkolaituriin niin siellä makasiinin takana niin otettiin se se se lököröijy pois ja ja pantiin se oikein se kirkkoröijy ja sitten pantiin musta silkki päähän ja se oli veskassa kanssa koko ajan se musta silkki eihän sitä voinut pitää päässä kun siinä oli niin ensiksi se oli niin suuri ja siinä olivat semmoiset isot hopsut ja oli tavallinen tuommoinen huivi vain päässä ja mutta ei semmoisen huivin kanssa ei mamma suinkaan yhtään kirkkoreissua ollut aina täytyi silkkiä - kirkko on niin paljon kunnioitettu että musta silkki aina täytyi olla päässä ja ja sitten täytyi olla oikein kunnollinen tuommoinen kirkkopuku kanssa ei sinne vain ja sitten kun oli semmoinen mustan pyhä niin silloin pantiin musta puku kaikilla oli silloin täälläkin päin niin musta leninki ollut vaikka ne muut ovat ollut sitten jo niin ja näin niin voi voi kun en minä nyt oikein muistakaan kuinka monta mustan pyhää on mutta - rukouspäivä ja ja pitkäperjantai ja tapaninpäivä ja voi voi sentään kun en minä muista kuinka monta mustan pyhää ollenkaan on ja silloin ihan katsottiin jos joku meni jollakin kirkolla hameella niin kirkkoon aikuinen ja miehillä kanssa niin kyllä papallakin aina semmoiset olivat semmoiset kirkkovaatteet ja kaulukset kaulassa ja valkoinen paita ja ja silloin kunnioitettiin kirkkoa niin paljon että ei sinne menty millään semmoisilla ei ne nyt tämmöisiä muotivaatteita ollut mutta ne oli silloiseksi ja kun vielä ajattelee sitä silloisia pitojakin joskus olen ajatellut niin niin ne oli jollakin tavalla niin kuin juhlavia kauhean pitkät hameet tuommoisilla emännilläkin ja aika paljon ryppyjä ja ja silloin on koruja käytetty suuret semmoiset rintaneulat kuka oli varakkaampi ne oli vähän kullanväriset ja ja sitten semmoiset kellonperät kun koljaksi sanottiin vielä mahtaako niitä kukaan enää pitää
koljat
niin
minä en ainakaan ole kuullut koskaan
minulla ovat semmoiset tuossa minä menen hakemaan mutta ei minulla ole ihan kaikkein komeimmat kun minulla on vähän minun aikaiset nämä on kuusitoista ostettu
joo nämä kyllä nämä oikein hienot on tämmöiset
en minä tiedä onko tämmöisiä vielä sitten - ostetaanko
en minä en minä ainakaan ole nähnyt ollenkaan ei taida olla ei varmaankaan ole
tämmöiset tämmöiset maksavat ison joukon kun tilaisi nämä on silloin maksanut kuusitoista niin kaksisataa markkaa silloista rahaa nämä on semmoista - mitä neljäntoista karaattista miksi sitä sanotaan ei tämä ole oikein sitä mitä semmoista kun eikö sitä kolmenkaltaista semmoista kultaa ole kun sormuksiakin ostetaan neljäntoista ja ja sitten semmoisilla niin kuin minullakin tämä niin tämä ole kuin ja sitten on semmoista kun sanotaan herrasväkien sormukseksi täälläpäin on sanottu mutta niitä oli muutama niin puolittain ikään näin paksuja semmoisilla emäntäihmisillä ja ne olivat sitten näin pantu ja jostakin hiukan jostakin hiukan kello oli täällä minullakin on ollut kultainen kello mutta minä annoin se silloin kun kultaa haettiin ja ja se meni sitten sinne mihin se sitten on mennytkin ei minä tiedä ja tämmöttöön niitä sitten pidettiin ja kun niillä olivat sitten semmoiset vähän komeat pitkät hameet ja semmoiset tummat puvut ja hiukan jotakin valkoista täällä kaulassa niin voi voi kun minä tiedän vain että ei se semmoinen niin se on se on juhlava näky nyt vieläkin kun semmoiset ihmiset jossakin vain olisivat jossakin pidoissa
joo
vaikka ei ne olekaan sitten semmoisia muoti-ihmisiä
ja te tiedätte noista muista vaatteista sitten kanssa paljon kun te olette siinä aiotte vastatakin siihen
no -
ainakin jotakin
niin alusvaatteet ainakin minun kotonani on kaikki kudottu itse kaikki kankaat ei mitään ole ostettu trikoovaatteita ei ole ollutkaan ja ja meillä kotona oli kumminkin ja se oli vähän muuallakin että ostettiin koko puntti semmoista valkoista loimilankaa ja jaa ja sitten kun syksy tuli niin siitä ruvettiin kutomaan siitä kudottiin sinisellä kuteella ja punaisella ja osaksi - valkoisellakin ja siitä kudottiin meille tytöille niin kaikki alusvaatteet paidat ja housut ja alushame ja ja miehille kudottiin paidat kankaat meinaan raidallisia tavallisesti sinistä ja valkoista ja ja se koko siitä luotiin niin niin satakaksikymmentä kyynärää sitten mitä se nyt metreissä sitten on satakunta vai ei kun kyynärä on kuusikymmentä senttiä vain niin satakaksikymmentä kyynärää siitä mamma loi siitä - puntista ja ja ja sitten kun sitä ruvettiin kutomaan ja sitten kudottiin miehille semmoisia työvaatteita jostakin tummasta loimesta ja sitä pruuvia haettiin sitten kun mammakin kävi jossakin välistä sukuloimassa jossakin tuolla Taivassalossa tai jossakin pidoissa tai jossakin ja jos hän näki jotakin kaunista semmoista kangasta siellä jollakin niin hän koetti siitä pruuvin ottaa niin kuin hän sanoi ja sitten hän koetti itse ruveta jäljittelemään kotona sitten semmoisen kaltaista niin miehille kudottiin semmoiset - arkivaatteet ja niitä pidettiin ensiksi pyhäisinkin ja ja minä en muista minun isälläni muuta kuin yhden ostetusta kankaasta tehdyn puvun ja yksi merimies on hänelle tuonut sen kankaan ja sitten se tehtiin naapuripitäjässä Taivassalossa se puku ja ja ja sitten -- se oli sitten kun hän kävi häissä tai ripillä tai jollakin rukouspäivällä kirkossa tai tai semmottoon niin silloin hänellä oli se musta puku ja ja se oli silloin jo kun kun minä kotona olin ja ja - ja kyllä se taisi vieläkin hyväksi jäädä hänen kuolemansa jälkeen että se semmoista kylläkin vissiin vähän hyvää kangasta sitten oli ollut aina hänellä oli kotikutoiset toisen kerran ne oli hiukan harmahtavampia ja toisen kerran villaiset kuteet niissä olivat aina ja - mutta että joskus oli villainen loimikin ja Turussa niitä sitten prässättiin niitä kankaita ja ja arkipäiväisiä otettiin kotiin joku räätäli tekemään niitä kraatari talvikraatari ja se teki sitten niin ei nekään niin mallikkaita aina ollut mutta mutta kyllä niillä vain sitten toimeen tultiin ja jaa turkki oli sitten kanssa ja niissäkin olivat kotikutoiset päälliset ja lampaannahka se sitten se nahkaosa ja ja sitten niin meillä olivat kaikki hameet päällimmäiset ja alimmaiset ja suviset ja talviset kaikki oli kotikutoista silloin kun minä olen kolmannella luokalla kansakoulussa ollut niin minulle on ensimmäinen hamekangas ostettu silloin siihen saakka sitä oli sitten monenkaltaista punaisenkaltaista joskus talveksi lukuvuoroksi aina koetettiin vähän uusi mamma koetti kutoa niin sarssista ja sitten ostettiin semmoista kamelilankaa ja teollisuuslankaa vaihdettiin villojen kanssa vanuliikkeessä ja saatiin semmoiset kuteet ja loimi ostettiin - pumpuliloimea niin niin oikein Turun kaupassa sitten ja kyllä hänellä aina sitten joku pruuvitilkku oli joskus hän koetti ottaa jostakin ostetusta kankaastakin jotakin semmoista pruuvia kun ei mitään semmoisia kursseja silloin ollut mutta hän oli pienestä saakka kutonut ja ja hän kutoi sitten vähän niin kauan kuin hän terve oli niin niin - että ja ne oli niin paljon tykeviä ja vahvoja ne kotikutoiset paidatkin että kun niitä vertaa nyt näihin trikoovaatteisiin niin mahtaisinko minäkään mielellänsä semmoista paitaa pitää enää kun ei ole tottunut se oli niin tiivis ja ihmettelen kuinka sen kanssa vain suvellakin vain pärjättiin mutta vahvoja ne kanssa olivat ei ne rikki mennyt ja housut hän teki itse ja paidat hän teki itse ja ja semmoisia niihin paitoihinkin tehtiin hihatkin hiukan kanssa tyttöjenkin paitoihin että - että ei ne hihattomia ollut vähän hihat kanssa olivat ja itse hän ei osannut tehdä meillekään tytöille sitten enää jo kun kansakoulukin käytiin niin ei hän osannut niitä leninkejä tehdä että joku semmoinen ompeli ne leningit ja Turussa aina niin annettiin prässätä se sarssi se tuli siellä niin paljon siloiseksi ja ja eikä se paljon maksanutkaan en minä tiedä nyt onko siellä vielä semmoisia - laitoksia
minä en kanssa oikein tiedä tuota ei ei taida olla paljon tai en en
ja siellä näkyi sitten kun meni kangastaan hakemaan niin - käärämys käärämyksen viereen oikein niin kuin kaupan hyllyllä niin ja sitten tuommoinen kudottiin kaikki itse tuommoinen kun nyt - kun ostetaan sarkahousujakin sanotaan tai jotakin semmoista niin se tehtiin taas niin kehrättiin itse se loimikin villainen loimi yhdenkertaista ja ja se kudottiin ja kudottiin villaisella kuteella ja se kudottiin niin harva kuin kuin tiivis ikkunaverho ja sitten se siinä oli niin monta vaihetta kun se vietiin Turkuun sinne Blomqvistin värjäämöön niin tavallisesti loimi oli värjätty silloin kun kudottiin ja ja kude oli sekoitettu kotona tumman harmaaksi kun kun sitä ruvettiin kutomaan niin ei sitä tarvinnut ollenkaan sitten Turussa enää niin antaa värjätä kun se tuli niin kalliiksi mutta kun sitä prässättiin ja pantiin kokoon ja sitten se oli niin tiivistä kuin nahka kun kun - ja paksu ja semmoista tehtiin talvella kavaijit ja ja kaikki tuommoiset nuottahousut ja kaikki ne olivat tiiviitä ja vahvoja mutta ei semmoisia ei koskaan mitään valmiinansa housuja ostettu ei nyt ollenkaan meinattukaan ostaa en minä ollenkaan tiedä että mitä silloin sitten housut ovat maksanut tai eikä senkään vertaa rahaa ollut kaikilla semmoiset kotikutoiset olivat
niin ei silloin silloin tainnut paljon saada ostaakaan kun ne tehtiin aina noin kyllä niitä räätäleitä sitten oli mutta ei mitään muuta
niin mutta minä luulen että jos kaupungissakin niin tehtiin kanssa räätäleiden kautta loput
kyllä varmasti joo että ei ei muuta ollut ainakaan
niin että ei ollut tuommoisia mistä valmiita vaatteita oltaisiin ostettu ja ei suinkaan meikäläisillä tainnut siihen sitten niin rahaakaan olla mutta mutta kyllä silloin hiukan semmoisia näpsäköitä kanssa koetettiin olla kun että ei silloin semmoisella sarkapuvulla suvellakaan kirkkoon menty ja niin edespäin että se oli vasta syksyllä kun semmoisella mentiin ja ja suvella pantiin sitten semmoinen puku kun oli kylläkin kotikutoinen mutta aika ohut ja ja mm ja vaikka se olikin kotikutoinen niin se oli ohkainen sen puolesta koetettiin hienoista langoista kyllä vähän kauniita ja koetettiin niiden miesten pukukankaatkin kun emännät hiukan sitten siitä jollakin tavalla niin meinasivat vähän niin kuin kunniaa tai en minä nyt kunniastakaan tiedä mutta -- ai ai kun sillä olikin vähän kaunis puku että siellä onkin oikein oikein semmoinen emäntä että se osaa kaikki tehdä että ei se olekaan mikään toppokoura että kun se on nyt taas niin kaunista kangastakin kutonut oi voi ja nyt meikäläiset ei ne osaa kehrätä ei ne osaa kartata ei ne osaa yhtikäs mitään muuta kuin rahan kanssa puodin hyllyltä ostetaan
sellaiseksi se menee kaikki tehdään vain tehtaissa johonkin muualle
kyllä minä ole joskus ollut itsekselläni joskus tainnut noihin vastatakin hiukan sinnepäin että joskus kun sen verran on aikaa että pysähtyy niin niin rupeaa oikein ajattelemaan ja jos sentään olisi tyttöjäkin joskus omasta takaa ollut mutta ei suinkaan ne mitään kutoisi myös kyllä ne sitten jos ne jossakin talossa olisi niin niillä olisi niin kova kiire että ne tiedä mihinkäs poukkoisivat ja jos ne olisikin kaupungissa niin ei ne saisi kangaspuitakaan sinne mahtumaan niin kyllä niiden kutominen yhtäläistä sitten taas olisi kuin toistenkin mutta että että kyllä täytyy sanoa että kun jotakin kaunista kangastakin kutoi ja sitten kun siitä jo - sai leningin ja jos se vielä onnistui kauniiksi niin niin se oli vain kanssa juhlallista sekin oli
oli varmaankin
ja minäkin olen vielä sitten kun minun nuorempi siskoni oli kotona vielä sitten vähän aikaa kun minä tänne tulin niin minä sain kerrankin semmoisen niin harmaan kauniin sarssileninkikankaan kotoa lahjaksi ja annoin se sitten laittaa ja kun minä menin lääkärille Turkuun sitten niin sitten kun se rupesi tästä niin se oli mikä se nyt on verenpaine kun tästä käsirankkimesta otetaan juu ja kun se lykkäsi tuota hihaa ylös niin se sanoi että oikeinko on kotikutoinen minä sanoin kyllä on juuri olen tämän talven kotoa saanut kankaan ja näkyi se oli niin kaunista harmaata ohkaista sarssia se oli kaunista ja Turussa prässätty ja minä ottaisin vieläkin semmoisen leningin mutta ei siellä ole kankuria enää niin niin minä ihmettelin kun se lääkäri sen huomioi että kyllä mar se nyt monen rouvan käsivarsia on katsonut kun ovat silkkiset ja - siitä parempia kankaita ja ja se sitten sanoi että että oikeinko on kotikutoinen ja kyllä ne kotikutoiset kanssa vain kauniita ovat
on on
kun vain saisi vain jostakin oikein kauniin kotikutoisen leningin niin niin minä luulen että yksi ja toinen semmoisesta tykkäisi mutta semmoinen aika on sitten vain mennyt ja ollut ja mahdetaanko jossakin sitten vielä Pohjanmaalla taidetaan kutoa sitten mutta ei täälläpäin kumminkaan ei ei kyllä niin hullusti on ja minun siskoni sanoi kun hän on vielä näihin päiviin saakka hiukan kehrännyt omaksi tarpeeksi ja on ehkä parempi kehrääjä kuin - minä olen ollut se nuorempi sisko niin sanoi että kun hän jossakin kyläpaikassa oli salissa nyt niin nähnyt rukin niin hänen oikein harmitti ja sanoi että mitä semmoiset ihmiset rukkia saliin tuovat kun ei niin mitään tehdäkään osaa että että häntä harmittaa se että jos rukin saliin vie niin tarvitsisi osata edes sukkalankaa tehdä mutta jos sitä meinataan vain pitää muistissa sitten semmoistakin taitoa
niin niin kai se sitten on muistissa vain pidetään sitten kun ei muuta
niin ja ei meikäläisillä ole oikein sitten mitään semmoista aikaa kun täältäkin päin kun ne rippikoulun käyvät ne heti Turkuun menevät nuo likat kun ei täällä ole mitään semmoisia ansiomahdollisuuksia tai se että jos kuka käy koulua niin se ei myös ole - ei sillä ole mahdollisuutta että mitään kehrätä kun kun se talven on koulussa niin se on niin valmista mahdetaanko jossakin noissa kutomakouluissa sitten hiukan yrittää kehrätä mutta kyllä se on huono jos jossakin koulussa tunti viikossa kehrää niin ei siitä mitään kehrääjää tule kyllä se se on semmoinen että kyllä sitä on hauska katsoa kun oikein kauniisti kehrätään ja tulee kaunista lankaa että että kyllä ne vanhanaikaiset vain ja sukat oi voi sentään kun - kun kun rippikouluksi minulle ostettiin ensimmäiset pumpuliset sukat ei yhtään paria ollut siihen saakka kun mamma kehräsi talvella semmoista ohkaista valkoista kaksisäistä villalankaa semmoisista hienommista karitsanvilloista kun sanottiin lieminkäisiksi täälläpäin semmoista kun ensimmäinen kerta kerittiin ja minun isoäitini kutoi talvella sukat ikään suvisukaksi sanottiin semmoiset kauniit sukat ja ja sitten me haettiin me lapset sitten niin mamma neuvoi että semmoista väriainetta puukon kanssa tuolta kalliolta kun sanottiin meillä vuorenvaatteiksi puukon kanssa semmoista haettiin ja ja kun sitä keitti sitten niin siitä tuli semmoista tummanruskeaa ja jaa ja sitten kun sitä aikansa oli keitetty niin niin mamma siilasi ne sitten ne sammaleet pois ja ja pani siihen - siilattuun veteen sitten niin ne sukat kastoi ne ja ensiksi hyvin ja pani ne siihen kiehumaan sitten ja siitä tuli semmoista ruskeaa että ei se virttynyt ei mitään muutakaan ja niiden kanssa aina suvella niin kirkkoon mentiin ja jos mentiin Turkuun tai mihin kylään mihin vain semmoiset ohkaiset ohkaiset itsekudottu villaiset sukat eikä - pumpulisia ollenkaan meinattukaan mistään ostaa ei minä tiedä kyllä mar niitä myytiin mutta ei tainnut riittää raha siitä ja mahtaisivatko nyt kukaan kansakouluoppilaskaan enää panna semmoisia sukkia jalkaansa mutta ei Turussakaan poliisi kiinni ottanut silloin vaikka olikin semmoiset sukat jalassa
no ei se olisi kyllä tyhmä temppu jos olisi ottanut
niin ja semmoiset kengät sitten voi hyvänen aika rasvanahka meilläkin kotona kun sonni teurastettiin niin se vietiin karvarille se on sama kuin nahkuri mutta sanottiin karvariksi ja siitä tehtiin pohjanahka ja ja sitten kun joku tuommoinen tuommoinen vähän nuorempi lehmä tai joku semmoinen teurastettiin niin niin se nahka vietiin ja siitä tehtiin päällisnahka ja sitten otettiin suutari kotiin ja se teki sitten niin kaikenkaltaisia kenkiä ja semmoisia paksuja ja kengät tehtiin suveksi silloin vielä kun minä kansakoulua kävin ja silloin sitten ja ne tehtiin sitten meillä kotona niin suoralla lestillä kun meillä oli semmoinen paha vika ainakin minulla että minä kävelin semmottoon hiukan jollakin tavalla että että se kenkä pakkasi menemään vähän kallelleen ja isä oli aina siitä vihainen ja sanoi että sitten kun oppi suoraan kävelemään että jalkine on kunnossa niin sitten saa väärällä lestillä tehdyn kengän mutta ei ennen joka päivä täytyi vaihtaa aina niitä kenkiä että toisella päivällä sitten aina vaihtaa toiseen jalkaan että ei se päässyt semmoiseksi vinoksi ja siihen kuonoon ostettiin rautakaupasta semmoinen messinkilevy ei näin leveä kuin tämä mutta niin ikään tämä tässä nyt olisi tämä ja se pantiin pohja- ja päällisnahan väliin ei semmoisia suinkaan enää myydäkään missään ja ja ja se pantiin nauloilla kiinni silloin kun sitä kenkää tehtiin sen tähden että kun aina niin paljon kallioilla kiivetään niin se pakkasi semmoiseksi niin kulumaan ennen se kengän kuono että se messinki otti vastaan ja sitten kun iso tyttö jo on ja on semmoiset messingit kuonossa niin voi voi kun se oli ikävä niin paljon puhuttiin mammalle että jos hän saisi vaikutetuksi että ei enää tarvitsisi antaa semmoisia messinkisiä pistää minä en oikein nuukaan muista että kuinka isona minä olin kun semmoiset messinkilaatat jätettiin pois mutta semmoisen kanssa suvella kirkkoonkin mentiin vain ja ja kylään kanssa ja semmoinen messinkilaatta oli - kengän kuonossa kyllä silloin niin taloudellisia - oltiin ja pieksut tehtiin kanssa ja saappaat tehtiin että - kyllä meillä oli hyvät jalkineet aina kun itse nahkakin valmistettiin niin eikä se suutarikaan paljon ottanut ja miehille tehtiin saappaita ja ja pieksut olivat semmoisia nauhoilla pannut tähän saakka paikoille varret sitten ja puolikengät tehtiin sitten sitä suvea varten mutta kyllä ne oli tukevat ja ja - ja semmoiset kopomaiset että että ei en minä suinkaan mielellänsä enää semmoisia kenkiä ottaisi
no milläs tavalla sitä nahkaa tehtiin sitten
no se kun elukka teurastettiin niin se vietiin sinne nahkurille missäs semmoisia paikkoja - Turussa oli semmoisia kun karvareiksi sanottiin ja siellä se valmistettiin ja se oli niin kalliskin se pohjanahka niin niin se maksoi silloin seitsemänkymmentä markkaa ja yhdeksänkymmentä ja siinä paikoilla ei sataa täyteen niin niin - kun sen sieltä lunasti sitten pois ja se oli suuri sitten se nahka ja ja syyssuvella se aina otettiin pois sitten silloin kun - silakkaraha oli silloin se haettiin karvarilta pois että oli niin paljon rahaa maksaa ja ja sitten päällisnahka tehtiin jostakin semmoisesta jos joku iso mullikka teurastettiin kotona niin niin siitä nahasta ja isä semmoiset kun sanottiin vääristetyksi saappaaksi semmoiset jollakin tavalla vastaavat nykyajan semmoisia ostettuja saappaita niin niin hän tilasi Naantalista mutta ei mitään joka suvi ollenkaan kun kun joskus kahden kolme vuoden takaa aina niin niin semmoiset Naantalista ja ne maksoivat seitsemän markkaa silloin Naantalissa ja niissä oli sitten niin jotakin poksinahkaa kun ne olivat semmoiset kevyet että hän joskus suvellakin niin hän piti täällä näin housunlahkeen alla kun hän oli niin reumatisminen niin niin suvellakin semmoisia ohkaisia saappaita mutta kyllä eikä hänelläkään mitään ostettuja ollut kyllä hänelle ja tehtiin silloin kun suutari talossa oli niin rasvanahkaiset semmoiset kun sanottiin patinaksi niin niin kun hiukan vartta on ja ja puolikengäksi kanssa ei niitä mitään ostettu ollenkaan kaikki ne tehtiin mutta kyllä meilläkin usein niin niin sitten kolme paria tehtiin syksyisin noille isommille kumminkin niin saappaita ja silloin kun kansakouluajoissakin niin saappaat kun pitkät matkat olivat niin niin niin saappaat talvella kuluivat paljon ja ja ja kengät suvea varten ja seuraavalla vuotena niitä sitten ruvettiin arkipäivinä pitämään sitten ja yksi suvi pidettiin semmoisena ikään kirkkojalkineena niitä ja ja hatut kanssa ostettiin ja niitä sai Turun torilta ostaa sitten niin niin kuusikymmentä penniä kappale semmoisia lastuisia hattuja ja ja sitten ostettiin pientä pientä värikästä silkkinauhaa kun meitä oli kolme tyttöä niin vähän jokaiselle hiukan eri väristä vain ja ja ja ympäri tästä vain ja kuminauhan kanssa leuan alta ja ja pieni ruusu tuohon johonkin sitten siitä nauhasta ja ei se silkkinauhaakaan ollut niin leveä kun leveä oli niin kallista että sillä lailla sitä sitten vain silloin huushollattiin
olikos teillä teillä muuten veljiä kanssa
on kaksi veljeä ollut ja ne ovat toinen on ollut Amerikassa ja toinen hukkui jo molemmat ovat nyt kuollut toinen on mennyt jäihin niin - kaksikymmentäkolme ja ne olivat sitten nuorempia ne veljet meillä on ollut kaksi vuotta aina ikäero sitten näillä meillä siskoksilla se sisko kun Ketussa on niin se täytti talvella seitsemänkymmentä ja ja se se nuorempi sisko tuolla Velkuanmaassa niin niin se on sitten taas hänestä niin vanhempi pari ei kun nuorempi pari vuotta minä olen kaikkein vanhin ollut
niin ja sitten Amerikkaan lähdettiin sitten kanssa
juu niin sinne Amerikkaan semmottoon - se oli sitten siihen ajoissa kun ennen vähän kun siinä tuhatyhdeksänsataa ylitse hiukan muutaman vuoden niin silloinkin meillä oli kotona niin kaksi kolme kertaa peräisin Ketussa niin semmoinen toinen oli semmoinen Albert Nurmi kun oli Laitilasta ja ja se se syysmarkkinoilta pappa sen sitten pestasi sen ja ja en minä muista jos se olisi meillä kaksi vuotta ollut mutta mutta sitten kun joku paikkakuntalaisista aina sinne Amerikkaan meni näistä talon omista lapsista tai torpista tai jostakin kun paljon lapsia oli niin niin se pyysi kanssa sitten joltakin niin auttamaan ja että lähetätkös minulle piletin sitten kanssa sieltä ja ja se lähetti sitten mutta en minä muistan keneltä se Albert piletin sai ja omista palkkarahoista hän säästi sen maihinnousurahan mutta sitä ei paljon tarvittu ja ja se toimitti sille Albertille työpaikan sitten kun kun kunnon mies nimittäin vain täytyi olla ennen kuin ne - mitään sinne auttoivat ei mitään juoppoja sinne autettu ja ja se meni siellä naimisiinkin ja ja kirjoitti mammalle aina oikein monta monta vuotta ja oli vissiin kerran kotona täällä Suomessa niin sen rouva oli Merimaskusta ja niin välillä käymässä mutta sitä minä olen silloin ollut kansakoulussa että en minä ole sitä nähnyt ja ja niin lähetti perhekuvansakin sillä oli ne useamman lasta siinä oli ja ja kyllä ne ovat varmasti molemmat kuollut ja sitten semmoinen Eemeli Lilja sitten taas siihen ajoissa kun minä kävin kansakoulua niin niin ensiksi meni se Eemeli sitten se joku sitäkin taas auttoi ja ja ja se puolestansa Ketussa oli semmoinen palvelija nimi Aksa ja ne kaveerasi hiukan silloin jo ja seuraavalla suvella niin niin se Eemeli lähetti sille Aksalle sitten taas niin lipun sieltä Amerikasta niin sitten meni sekin sinne ja ja nekin minä en tiedä että mahtoivatko ne käydä sitten täällä Suomessa välillä mutta mutta se Eemeli on aikaa kuollut kumminkin ja ja se Aksa on kanssa kuollut